اني اكون مؤلفة مشهورة <hesitation> افضل بالنسبة لي، لان المؤلف من الناحية الدينية والمجتمعية احس انه افضل، وحتكون لي اعمالي، ولي كمان معجبيني ومتابعيني، ولكن <hesitation> ما حكون مضطرة امثل ولا اعيش دور مو- مو دوري ولا حياتي.